Greciape jaeko oi mopeti aretema oyerovia jokopevae jare omboete retavae jaeko pascua kuae oyapo reta arapoti jare oikoveye oi yandeya tumpa iarava jaeramiñovi jae reta opoko ojo kaa koti jaema guiraja reta tembiu, jokuae aretepe oyaepo vaera iru opa yave oyapo reta jae reta arete aravikipe ara jare teta opaetei tako ikia vae opita reta mbaetiko jae reta oeya jokope jembiu jokuae jembiu jouvae jaeko lasaña ,taramokzala, alva, jare caovireta jevae jou reta jukurai yave jare oimevi iru tetarairai rupi oyapo arete jare tata vi ipora oyapo reta <hesitation> kuae teta jaeko teta <hesitation> oime uesauka jaereta jeko, <hesitation> oyombori jare oyomboete reta vae oyapo yae.